Ne heiwa ki neputaweewi, ʼepaame, huutametserri nepinɨ, ʼaana ke ri muuwa nepeutayerɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne xeíme nepuxei méripai tɨ, yumuʼutsíe xeikɨ́a pɨrakaʼɨɨkékai mɨɨkɨ ʼaana, paɨ xeikɨ́a ʼaana mepɨteʼuhukai.

Méripai tɨ mepuyuʼuayemaximekai xɨka tsuukáxieka, tsuumékɨ mɨɨkɨ, tsináakari, xaawarikɨ mɨɨkɨ mekaʼeetsame, mɨɨkɨkɨ mepuyuʼuayemaximekai.

Ne neputinuiwaxɨ kiitá, nemaama paɨ pɨnetiutahɨawíxɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ teputaʼeekwarɨmekai ʼaki ʼutɨa, hiikɨ ri ʼeekwame pɨtixuawe, hiikɨ ri tanaitɨ tepɨkaʼiʼaxe, tepitinanenikeyu tepɨtekuʼeriwakaku. Paɨ xeikɨ́a.

Tayeiyari peuyewexime xeimetsie pɨta meʼuyehaketɨ, ˀayumieme ri tepɨkateʼayexeiya. Paɨ xeikɨ́a.

Ne kiekaritsíe nepɨkahemaríekai Chapala, eh, takáiʼaatu ke maana nepekuyeixɨa, hiikɨ ri nepemarie.

ʼUxaʼá pɨtumíkuti, nepɨkaʼuuxipieni, ʼuxaʼá muuwa nekiitá nepayekaní.

Ne teiwaritɨ́a nepenekuʼaitáxɨ neʼuhakwitatɨ, netikuuyetɨ, ʼaana ke nepanayewe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne maatɨari radio nepunanai, kwinie pɨnetinakekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nekie nemeyetɨa, kanuwatsie nemekayá, maana ta ri yeikametsíe nemeyetɨa, ʼeena paɨ neputáʼa.